सौर्य प्यानल दिनके प्रकाश ओहके बिधुतिय उर्जा अर्थात बिजुलीमे बदल्ना काम कर्ता । जब दिनके घाम लग्ता तउ यी प्यानल घाम ओहके तन्ता आउ ओहके बिधुतके रुपमे उत्पादन कर्ता । सुर्य प्यानलके उत्पादन करल बिजुली ओहके व्यट्रीमे संरक्षित करके धरे सक्जिता आउर अवश्क्ता अनुसार प्रयोग करे सक्जिता । अइस्तहिं करके इन्भोटरके प्रयोग करके डिसिक करेन्ट ओहके एसिमे बदल्ना काम फे सौर्य प्यानल कर्ता । सौर्य प्यानल शुरुमे लगाइबेर थोरी खर्चिलो हुइलेसे फे पाछे चाहिं किफयती रहता काहिकी हमके सुर्यके प्रकाश फ्रि मे मिल्ता । आउ उ प्रकाश हम्रे सदउपयोग करे सिक्लेसे हम्रे बिधुतिय उर्जा मे बद्ले सक्ती ।